इंटरव्यू तैयारी कनो तै सबसे पैली हमन कम्पनी बारे मा रिसर्च कन। नौकरी जू भी डिसकिरप्शन वेथे अछा से शमझण और आम जू सवाल रैदा ऊतर तैयार कौर दीण। और अफ थै अछा से अछा तरीके से तैयार कनै कोशिश कन।